A <hesitation> ny isan'ny fianakaviako zany a dia eo amin'ny dimy na enina eo ho eo. Dia ny zokiny indrindra amin'izany, ny lehibe indrindra amin'izany, eo amin'ny telopolo taona mahery eo ny taonany. Dia ny faharoy a, eo amin'ny roapolo mahery. Dia eo amin'ny fahatelo a dia roapolo mahery ihany koa. Dia fahefatra eo amin'ny roapolo latsaka. Dia ny fahadimy a folo latsaka.